إذا كنت بطل خارق بيكون هدفي الأكبر القظاء على الجوع والفقر في العالم كله، أ بستخدم قدرتي في التحكم أ في الطقس عشان أوفر المطر والموية العذبة للمناطق الجافة، تستخدم قدرتي على التخاطر أ عشان أتواصل مع الناس في جميع العالم، أ وأحشد الناس لدعم القضايا الانسانية قضايا الحروب قضايا المشردين الكلام هذا كله أأ حتى لا يبقى في العالم فقير أو مشرد.